मि अपड खांणू पीणू मा जू अनाज जुडदू क्वादू झगरू ग्यूं झंगरू बाडी उगैरा फाणू छचंडू ई चीज जुडदू मी अपडू खाणू मा।